Raha ôhatra za kôa mahatratra ôlo mangalatra tômôbily regny de tsy maintsy miantso pôlisy bôka an-tegna amin'ny zavatra karaha ra- karaha zany de miantso azy an-tegna magnano: salama tompoko ô, ôhatra; de ay aminay aty nisy ôlo nangalatra tômôbily ohatra hoe lokony zany menamena de zao ny numéro-n'le tômôbily zany de de tratranay zany le ôlogno fa tsy hainay raha atao azy de karahan-jao zany le akanjo sikininy magnano lamba ohatra hoe magnano lamba fotsifotsy izy de pataloha maitsomaitso ôhatra ambany de ambara m- mbara me pôlisy koa hoe am'kartie ohatra hoe Ankiririky zany le misy kartie sy <hesitation> am'tany misy zava-nitranga zany e.